Dumamga sartɗ man sibiti ba azɓay nga matsaf dɗma man nga viya a gwalinga, n'gièè ba huèga a tirèiya ana. kɗ pazlkana bilimè sau ngasa da aka gayna asiya diman kada wayka matsafa avara ko man ko mana a shogwa ko man wandur, ko man gagaè ko <hesitation> kon a skwi madza sa ka zukdan mana a hutsuè, ko man gièè balthka kada wayka madzaf. aka rakaèa aka sada vata wuday ngaya dɗman mènjèwul ata gaè sa ba, ko ndo gura magatsi badi man. kada wayka a vurzi wandur ko <hesitation> ka rakaèa vuzi nènga aka vana ndo di man m'bèla kaɓi sa. tɗva nasa man nasara'hi di ɓaandzi kam gargaja ka, kaza vana kur èok ambɗlna man èok midè a gusa ko man midè magatsi ba maffahi taviya To ko gau kèkè ba taza vata a skwi man tasiya ata mbɗl ta avuna madzaf, shogwa sata kala kala kɗ raka nasa kɗ vana kura ka raka nasa, vandzal ba man tsuko ginè, sau a ka gayna <hesitation> chukona lung lung kam ambɗlna, tagi nasa maffahi atanta azɓi ko nasba amana gargajiya, ndohi dè man tagi mana gargajiya man a nga ba azhè, yau ndèna asibiti atagaèa atanta ma, vodo a asibiti atagaè ma, nasa ba tadè asibiti ginè ama angasa ba nga da way mana maf mafa babbanga, di man ka nga jaka mana babbanga a kinè agaèa sa agiva a ɓi man babbnga nga jokokoyɓi aman wandalahi ba nga jokokoyɓi, kinè nguh dɗ maf babbnga ta winè gièè atanta Winè giè man ta winè kinè da gaè, <hesitation> kinè da goè vizi ɓi nga winè koy giè ammana <hesitation> a nga gakoy tsum mana a hausa ɓi nga ga kon tsum mana fèkim ɓi nga gokona tsum mana babbnga ko man a goè nawa nawa ba <hesitation> kinè da gaè a gaèka <hesitation> n'ta n'dɗna <hesitation> a skwi halaki kaɓa a kinè sa nènga kaɓi, kinè tsina zura kaèè? Maffahi, a kinè tsina nga winè koy giè a nga kozina a ndohi, <hesitation> nga ndiva agiè hakud ɓi fa Nga dimanka nga nga a nga mudgiè nga adɗba kaɓi sa nga winè koy giè fa, yè gaèa kinè nga maffay kaɓi èa nga winèkoy giè, a nga <hesitation> atunga ba ata goèka maffa hi ta zhè mafa hi ta zhè, zhigilè man a romkaèa gai zana ngasa gai zana a ngasa a suna a zhigilè ɓèèa? A nga nguh da vunga ava a hausa hi a nga nguh da vunga a va a fèkim'hi zhigilè di man arom kanga sa a sun nga ɓida? A nga gau nawa nawa ko sartɗ man a gargaja ba amba ginè di man zhigilè a da wayaɓa, di mana zhigilè a waya ɓi kɗ jakda, zhigilè a waya sa kɗ chid nènga ariy, kada gada <hesitation>